Ny fomba fanapahana angofo mba tsy haratra, ôhatra hoe mangala lamme na coupe onge, tapahana tsara, alainy mesure tsara, mba tsy handeha amin'ny hoditra.